मैं नरी सारी की केंड्या है यानि कीगोलियां खाबो पसंद है। उनमें निम्न गोलियां है। जैसा की नारंगी की गोलियां है कच्चाम की गोलियां है पल्स की गोड़ा है पारले की गोलियां है और उके साथ साथ ही कच्चा मिंगो बाइट है। है और एलपन लीब है ओके साथ ही एक लेयर से है ओके साथ ही है टॉफी है कॉफी की टॉपी आवे। पान केंडी है हाजमूला की गोल्या है वह साथ यह डाबर की है। स्वाद केंडी है कॉफी को केंडी है और एक जैसी बहुत सारी अलग-अलग केंडीया है।